ارے میاں واٹر فلٹر کا کام ایک دم سیمپل ہے جی، پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی مٹی، جرنز اور گندگی رہتی اب فلٹر کے اندر لیئرز رہتے جیسے کلاث، سینڈ، کاربن اور کبھی کبھی تو یووی لائٹ بھی رہتی جب پانی فلٹر کے اندر سے گزرتا پہلی لیئر مٹی اور بڑے پارٹیکلز کو روک دیتی، پھر کاربن بدبو اور خراب ٹیسٹ کو نکال دیتا یووی یا آر او سسٹم رہتا تو وہ چھوٹے چھوٹے جرنز اور بیکٹیریا کو نکال کے ختم کر دیتا ریزلٹ کیا رہتا، دوسری سائیڈ سے نکلتا ایک دم صاف پانی، سیف اور ٹیسٹی پانی جو پینے لائق رہتا مطلب فلٹر کا پانی لانڈری جیسا واش نہیں کرتا، بس سمارٹ، سیف اور کلیننگ سسٹم سے گندگی الگ کر کے ہیلدی پانی نکالتا ایزی ورڈ میں بولے تو فلٹر ایک چھننی پلس ڈاکٹر کا کومبو ہے، گندگی پکڑتا، جرنز مار دیتا اور آپ کو سیف پانی دیتا